Atwe "software" bi ato wo "phone" do na epj dj eyj ma cka wo "phone" no do na itum dze dzi wo dwuma a, ma ebjyj nye dj, ebcbc dza cwc nkyjn a cka kyerj wo dj cbjma adze adze no aka wo "phone" no do na atwecn ma nara ankasa akc a anko, owie a, cbjma ehu. Cno na botum ebue.